Tikuv mashinasida matoni mashina ostiga qo'yasiz va igna bilan ip orqali tikasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Mashina pedaliga bosganingizda igna tez harakatlanib matoni birlashtiradi. Bu qo'lda tikishdan ko'ra tezroq va aniqroq yaratishga yordam beradi.